Ma-i tiiäkiq, kas saagõ om väega erinevit, a ma olõ saag'nuq sääntse saega nigu kujondsaag. Tuu om sääne saag, minka terä om häste väikene ja piinükene. Ja tuuga saa saagiq erinevit kujjõ niimoodu, et piäq saagma õnnõ sirgelt.